Ye kurrinchi naá ɨ́ɨ́n ɨ́ɨ́n-i ñayoi nda kaa alimento, meeni nuni, trigu nda kaai, <noise> ye kurrinchi naá nda kaai nuni nda kaai trigu, lo na kajɨi, pa que ponga, <noise> nuni naá kee ndaku, kua'a, yajna le'nde ne'e, kua'a chiko, ya-yajna lita, kua'a tuli. <noise>